<hesitation> kalau kita mau tidur yang cukup ya caranya mengurangi pekerjaan sih intinya jadi kita bisa ngatur diri <hesitation> kalau lihat kalau kita melihat pekerjaan terus-menerus emang nggak ada habis-habis ya pekerjaan itu dari kita melek mata sampai mau tidur lagi kerjaan itu pasti ada aja gitu kan ya caranya gitu kita harus bisa ngatur apa kita yang bisa memanage waktu kita untuk istirahat bagaimana sih caranya nih biar kita tidur cukup <hesitation> supaya kita juga tidak terbebani dengan pikiran apa pekerjaan gitu ya itu dia harus bisa ngatur waktu mengurangi pekerjaan ya contohnya kayak nenek sekarang nih aturan dagange bisa 5 liter semalaman ini udah enggak boleh karena memang harus bisa tidur cukup gitu jadi <hesitation> sekarang jadi dikurangin caranya dengan kita sendiri sih yang ngatur sebetulnya kalau cara kita untuk tidur cukup tuh kita sendiri yang ada bukan bukan orang karena kalau yang yang penting tahan kita tekan <hesitation> ego sama <hesitation> ini kita <hesitation> istilahnya kan biasa dagang oh lagi enak-enak nih dagang gitu sekian nih gini tiba-tiba suruh gini gitu ya itu harus kita karena memang buat kebutuhan kita istirahat ya yang cukup biar harus kita ambil gitu.